E fomba fandresan'e titely anzara ame fagnasara ge tontolo ianany da izy magnisane agne vogno lahy mampifanambady agne vogno vavy, zakay moa zany hoe mampifanambady gn'etamine ame pistile, rehefa mifanambady ireo vogno reo zany, vogno lahy sy vogno vavy, da magnome <hesitation> vogno da miteraky zavamaniry, dikan'izany mandray anjara ame fagnasara gne tontolo iainagny e titely.